Anomamõsumassin tüütäs nii, et panõt anomaq sise ja panõt tuud määnestki mõsuainõt kah sisse, mõsuvedelikku ja läügestäjät. Ja sis lastas vesi sisse ja sis nakkas mõssu egät muudu raputama ja. Ja ei noh, tegeligult mitte raputama aga sis mõskki puhtas viiga.